Lu termòmetru si utilizza quannu na pirsuna si senti affrivata e nun havi forzi pi putìrisi sùsiri. Siccomu la temperatura di lu corpu è di trentasei - trentasetti gradi, s'havi a purtari lu mercuriu dintra lu termòmetru a signalari na temperatura chiù vascia di trentasei gradi. Dopu, mittìrisi lu termòmetru sutta la scidda e aspittari cincu minuti. Passatu stu tempu si po taliari lu termòmetru pi sapiri la temperatura ca avemu.